العطلة لي كتعجبني بزاف هي العطلة الأسبوعية لي كتجي في فصل الربيع كتكون ممتعة بزاف كنقدرو نمشيو نديرو رحالات حيت الجو كيكون زوين أو كيكون ممتع حتى الوليدات مكيكونوش قارين أو كتكون عندنا عطلة فالخدمة أو هكا كيتمكن لينا نتجمعو كاملين فريحلة وحدة